A láa sɔɔ vwe, yɨ otoŋ mɔɔrʊkpǝ lo toŋ makayǝ mɨ mɔɔrʊkpǝ oturu a la pɨ la wʊ kʊkɔɛ rɛ pɨ lo ku lǝ a la sɔɔ vweyǝ wǝǝ anyɩŋ nyǝ fɨ nye ri. Rɨkɨsa wǝǝ otuye ya yo ru okuri o lóo fuu osui Yáa lɔ okuri kʊkɔɛ ye o mɨŋkaa wǝ kɨto oturu ekeeriwe a lée ri oturu yɨ ŋkpɛ ya yo ru okuri.